<noise> जीवन ही एक कला <noise> बा। हर क्षेत्र में <noise> चाहे उ <noise> विज्ञान के क्षेत्र हो या घर कारोबार के ही क्षेत्र काहे न हो। <noise> हर जगह कला के भरपूर उपयोग होला। अगर एक <noise> दृष्टिकोण से देखल जाए ते हर क्षेत्र में कला के बिना कुछ भी संभव नहीं बा। हर तरह के टैलेंट कला ही होले और जहाँ तक समाज में कला के प्रयोजन के बात बा ते समाज में उथल <noise> बैठल बोलाला बतियावल। कैसे केकरे साथ पेश आवे के <noise> चाही ए कुल के ज्ञान होअल ए सब भी एक प्रकार के कला होले जेक ए कुल नहीं आवेला। <noise> ओके सामाजिक जीवन में बहुत अधिक समस्या के सामना <noise> करेक पड़ेला और जेक ए कुल आवेला ओकर खातिर सामाजिक जीवन एक तरह से सरल हो जाला। अतः कला के प्रयोजन समाजे में नहीं जिंदगी जियालहु में बहुत जरूरी बा। जेक बतावे खातिर एक-दू मिनट के समय या एक घंटा-दू-घंटा के समय बहुत कम पड़ी जाई। <noise> हम ए जरूर कही सकिला कि समाज में कला के प्रयोजन बहुत महान बा।